زما په هیواد افغانستان کې خلک له کرکټ سره ډېره مینه لري. دا تر ټولو مشهوره لوبه ده، او ماشومان، ځوانان، آن مشران یې هم تعقیبوي. خلک کوڅو، پارکونو او حتی د کلي په میدانونو کې کرکټ کوي. سربېره پر دې، ځینې خلک له وزلوبې، بُزکشي او والیبال سره هم علاقه لري، خو کرکټ تر ټولو زیات محبوب دی.